Raha tegna safidinah alôha alekileky mandeha amin'ny tomobilinah manôkagny e satria amin'igny zah milamigny tsara, tsisy manelingeligny hoe mikisakisa e zao sy zao e, nefa amin'ny bus akany anah tsy maintsy akisakisakan'ny olona satria sarotrao be anao <hesitation> hipetraka marigny ake nefa anao tsy hipeky, nefa anaty tomobilinao akao mandeha nefa ndraiky samy misy embouteillage fô. Amininah manôkagna f- hafa ihany afaka mandefa lamoziky zay tianao anao.